Asshuqulal muhim da bilen nadam ihibbak walla ihtarimak da nadum ihibbak ihtarimak hubas al muhim fishan nadum bas kan bihibbak wal ma bihtarimak da annadum da ke da dalil ala anma hu kamin hubba lek kula hana fuskh ammannam almuhtariminnak da kan kef kula huke sahi bihibbak bas kan ma bihibbak da ma bihtarimak inta.